Domoolu bi jee minnu ye a loŋ ko niŋ i ka i domo. xaa woo. balajaatoo faŋo la karoo la woo. kantu. koomantoo, nŋa wo nŋa wo fo nuŋ jaŋ, ba, baluo ka balajaatoo nafaa milu la. iyoo koni wo soto noota daamiŋ na, ee, ňaa be balajaatoo le kono. Iyoo domoolu bi jee le, milu ye a loŋ i si i domo noo a ye a tara i ňaa, a maŋ porobuleemu soto. Porobuleemu porobuleemu sotota jee, a si kenoo ala faŋo la laňinoo bayiri saasaa, ate musaasaa le ti afaŋ ye. Saasaa mu saasaa le ti a faŋ ye ňaa woo xaa, bari moolu fanaalu ka, la korosiroo ka kuu dii i la le niŋ i ka ňiŋ ke, i ko ňiŋ saasaa kaarii, a buka taraiyaa ka duŋ ite la. Wo lemu ňiŋ ti nŋa wo domoroolu siifaalu milu fo jaŋ. Nŋa wo domori siifaalu milu fo jaŋ. Parisiko bii niŋ i ye a kalikilee siiseetili taŋ naani aniŋ luulu, siisee ye wuluu tili taŋ naani a niŋ luuluu i ye a domo, a ye wara ka tanbi ntelu la sanji, sanji saba siisee ti. Tili taŋ naani a niŋ luulu ite ye wo siisee domo. ntelu la jaŋ siiseendiŋo muŋ ye sanji,, tili taŋ naani niŋ luulu soto, niŋ i ye wo domo, fo i te a fol la i ye ite mu buwaa le ti. I be a fo la i mu buwaa le ti walla ka, a ye, kaarii maŋ kereyaa iyoo; nte nŋa domoolu je muŋ ye a loŋ ko wolu te ňaa maakoyi noo la, ite suufoo faŋo le maakoyi noo la, wo le mu:komi wo siiseelu. Siisee tili taŋ naani niŋ luulu i ye wo domo kabiriŋ ite dindiŋ i be wo domoo la. niŋ i fanaŋ ye sanji taw naani niŋ luulu soto, i miira de. se komi ntelu la bii tiloo la muŋ ye sanji taw seyi soto. aniŋ wolu le be tara la kuu kiliŋ. Parisiko feŋ nelu be a kono minnu maŋ i baloolu maakoyi. Mee domoolu bi jee munnu ye a loŋ ko a ka ňaa kileeri, karootoo be wolu le kono. karootoo faŋo, nte jamaa, niŋ i ye, niŋ i ye a te, niŋ i ye a tabi, nmaŋ jarabi a la baake, bari a la xiŋ keroo, niŋ nsiita i daala. i be lafi la fiŋ na ma le kuwaa. Nka wo le ňimini noo ka tanbi parisiko i ko a ka xaa ki, leeri le; anduŋ nmaŋ a soosoo. A si wo ke noo le. Iyoo wo domoolu be nbulu le. Bari bii niŋ nko nbe, oo, loo la wo domoo doolu kaŋ, parisiko, ee, tubaabuyaa ye ntaa, nŋa nfaŋ tanbindi kuo doolu la, ala maŋ tanbi minnu la. Wolu bee ka soto le. Bari domoolu be keeriŋ muŋ ye a loŋ ko niŋ i ka wolu domo. aniŋ muŋ buka wolu domo, i muka ke kiliŋ ti. Nŋa wo le soto domoolu kono muŋ ye a loŋ ko a be hadamadiŋo bala suufoo bee maakoyi noo la, wo lemu wo domoolu ti nŋa ňiŋ munnu fo i ye teŋ.